Men asosan erta turishni afzal ko'raman. Chunki kunni barvaqt boshlash maxsuldorlikni oshiradi va ko'proq ishlarni bajarishga imkon beradi. Shu sababdan kunni rejalashtirib erta uyg'onishga harakat qilaman va ishlarimni darajalarga bo'lib olaman. Bu darajalarga bo'lingan ishlarimni yaxshi va samarali bajarishda erta turish menga ko'proq yordam beradi.